Ny biby efa nananako teo amin’ny androm-piainako an <hesitation> raha misy dia misy dia teo amin’ny roapolo. Ny karazany tsy inona fa <hesitation> saka sy alika ihany. Mbola tsy nanana trondro aho na vorona na sahala amin’izany.